<hesitation> كيف تنضفي الفرن أو الكوشة متاعك؟ أول شي طفي الكوشة وخليها تبرد، بعدين جيبي منضف أفران جطي منه على كل أجزاء الكوشة خليه مدة وبعدين جيبي قطعة قماش وأمسحي، ولو ما عندكش منضف أفران تقدري تستخدمي بيكربونات الصوديوم مع مية، وما تنسيش تنضفي حتى الرفوف الفرن والكوشة.